Sipporɗe <hesitation> kannje woni taweteeɗe to <noise> booro walla to limsere ngam nde mooɓee, walla to booro ngam ɗum mooɓee. <hesitation> Sipporɗe ɗen a taway ɗe ngaɗaama nden ɗe ngaɗanaama ko'el. Ko'el kanngel njogotoo-ɗaa nden sippo-ɗaa, to a sippake kam, sey tawaa ko'oy koy e koy maɓɓindira, e koy maɓɓindira e koy maɓɓindira haa koy mooɓa ko maran-ɗaa haaje.